الصراحة أفظل طريجة لبدء يومى هى بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أبدأ بتحظير جهوة عمانية وأخذ لحظة للتفكير و الإسترخاء مع نفسى، بعدها أحب أطلع أمشى في الجو الصباحي النقى، هذا يعطينى طاقة إيجابية ويخلى يومى يبدأ بطريقة منتجة، وكمان يوم يبدأ رايق، هذا أكثر شيء أحبه